Kua eh tanque oxigeno jei supeva jaeko yaiporu ipuere vaera opaete kia oime yave kia imbaeraji o ikirei yave ojo oeki opaete mbaeraji guinoi iye yae jokua oyeporu ipuere vaera jokuape oyeki sugui mboki mbokipe oaja vaera ojo ojo supe opaete ome yave yande maratu yaiko